Alura certe certe cunvinsiun ch'a sun pa a sun pa dizuma bun-e a sun ad ezempi cul li che ël ciat s'a munta s'na pianta prima o pöi a cala, al e inütil fese dë prublema, ciamé i pumpista pitost che, ch'ël ciat li cum al e muntà a cala anche përché mi l'ai truvà mai gnün os di ciat ën sima a le piante